Manahaky anizao moa ñy tohiny ñy rehadrehaky toy :-"Tiaronao va ñy fialan-tsasatsy, ninofinofisin-tsik'eñe ;nañontany tena aho eto, vasa mbo hisy avao ñy fotoa, hañatanteraha azy".